Portugal jaeko mopeti tetaguasu oa pandepo arakuvope jaeko metei eta pañandepo irundipa mboapi arasape Alfonso Enrique jaeko yaijuakatu tee Alfonso primero jei superetavae kua jaeko tenondegua rey guireko portugalva icapital Lisboa imiarireta portuguespe oiko tetaguasu aravitu europa koti penisula ibericape kua oiko iguasu atlanticope, tembiu jerakuayae oyeuvae jaeko bacalao yukipegua jare sardinavi oyaporeta kuae jevaereta tatapiire jaeramiñovi guinoi playareta opaete kuaereta jaeko i lugares turistico kia ojo yave jokope ojo ovia